Agwagwa be pallandi je woni ndiyam, kanjum on dillata dow ndiyam. To di nyami di haari dido wancha nder ndiyam ngam seyo, bannin Bo to di do nana velo di do dilla dow ndiyam ngam di tefa nyamdu di nyama di haara.